<noise> Yandu no metta bubɗo buri am nyamdu no metta minti minti. To je metta bubɗo ɗo hokkan sembe, wo'itan banɗo am kuma beddan beddan kuieji wo'itan banɗo kuma hokkan sembe